wa ɗ i, belu, kunnu, fe ɗ u, ba ɗ u, baco ɗ i, baci, ნ elu, mba ɗ u kawa ɗ i mba ɗ u kabelu. mbadu kakunu, mbabadu kafedu, mbadu ka badu, mbadu kabaco ɗ i' mba ɗ u kabaci ნ elu' mba ɗ uk fife ɗ u' mba ɗ u ka ნ annu' ashirin' ashirin wa ɗ i bilu kunu' fedu' badu' bacodi' baci ნ ɗ u fi fe ɗ u ნ annu' mbad talatin wa ɗ i belu' fi few ɗ u' ნ annu arbain wa ɗ i belu' kunnu' fe ɗ u badu baco ɗ i baci ნ elu fi fedu ნ annu fedu ba ɗ u, baco ɗ i baci ნ elu' fi fe ɗ u ნ annu mbad harsin wa ɗ i behu kunnun fe ɗ u badu bacodi baci ნ elu fi fedu. ნ annu mbad sittin. wa ɗ i belu kunnu, fe ɗ u, ნ annu, mba ɗ bacodi, baci ნ elu fi fedu ნ annu mbad, tananina wa ɗ i beli kunnu fe ɗ u ba ɗ u baco ɗ i, baci belu. fi fedu, ნ annu mba ɗ casin wa ɗ i belu kunnu fedu ba ɗ i baco ɗ i baci ნ elu fi fe ɗ u kunnu fe ɗ u ნ annu, mba ɗ u. Dicca ka mbad. wa ɗ i belu kunnu fedu, ba ɗ u bacodi, baci belu fi fedu ნ annu mbadu, Dicaka ashin wa ɗ i belu kunnu, fe ɗ i ba ɗ u baco ɗ i baci ნ elu kunna, fedu, ნ annu, mbad Dicca ka hamsin. wa ɗ i, belu. kunnu, fe ɗ u, ba ɗ u, baco ɗ i baci ნelu fi fe ɗ u, ნannan mba ɗ u Dicca ka sitin. wa ɗ ibelu, kunnu fe ɗ u' ba ɗ u' baco ɗ i, baci ნelu fi fe ɗ u ნannanu' mba ɗ, Dicca ka sabain wa ɗ i belu, kunnu, fe ɗ u ba ɗ u baco ɗ i baci ნelu, fife ɗ u, ნannu mba ɗ Dicca ka tamanin. wa ɗ i belu, kunnu, fe ɗ u, ba ɗ u, baco ɗ i baci ნelu fi fe ɗ u ნannu mba ɗ Dicca ka casa ina wa ɗ i belu kunnu fe ɗ u ba ɗ u baca ɗ i baci ნelu, wa ɗ i belu, kunnu fe ɗ a ba ɗ u baco ɗ i baci ნelu fi fe ɗ u ნannu, mba ɗ u Dicca belu ka ashirin wa ɗ i belu, kunnu, fe ɗ u, ba ɗ u, baco ɗ i baci ნelu, fi fe ɗ u ნannu mba ɗ, Dicca ka talatin. wa ɗ i belu, kunnu, fe ɗ u ba ɗ u, baco ɗ i, baci ნelu, fife ɗ u ნannu mba ɗ. Dicca belu ka arbain wa ɗ i belu kunnu, fe ɗ u, ნannu mba ɗ Dicca belu ka hamsin. wa ɗ i belu kunnu. fe ɗ u fedu, ba ɗ u, kunnu, fe ɗ u, ba ɗ u, baco ɗ i, bacibelu, fi fete ɗ u, ნannu, mba ɗ u, Dicca beluka sabain. wa ɗ i belu. kannu, fedu, b ɗ u, bacodi. baci ნelu, fi fe ɗ u, ნannu mba ɗ, Dicca belu ka tamanin wa ɗ i belu, kunnu, fe ɗ u, ba ɗ u, baco ɗ i. baci belu ka casin. wa ɗ i belu, kunnu. fe ɗ u, ba ɗ u, baco ɗ i, baci ნelu, fi fe ɗ u, bannu, mba ɗ Dicca kunnu.